To alai busa chika pra wu ma ningya a dwi chargu seeu yo a pna <noise> kanda ku yoko yi ningi yi char gu seu Yamba ninga dalili yanayi wuna a chanjiwa ya cika ku damau yo kina yi moroni bu sabulu ku nasarani ningau yi char di sei, sabul nisna kuma wundu wundu, amma ka koku dama kwi, bma cer wa ma no moroni ta gefe char gu seu, don kano swiri bma cer wa tibak don jor dwi <noise> no sombu lantigu kuni, kano wunone buri yi jangari, jangari baninga tum a buri so no moroni bma cer wa bna to chardi sei yitono don ba lacha jangar sina amma yokoyito yi lamango jor di no pwiyangai, no cikanmbu morong twi mere don yoko sabul ni sopo tumtum su node no ba morongo don no ba carwu se wuna.